Mii n gamni tenla'ak irə tə ren dəlləmi besə’. I ren rən yadim, i re rən nasarawo, ire rən tulin, i ren rən ba'awumse. I re rən chigari, ii zizin dəlləmi be'se ɓ'eə ii kekin an si i re dəllə hu la'ar na bauchi a'ak. ii keko en si i re rə n jos a'ak nok marrii mir i puro n kə dəllək kə dəllək mii den ē gamna lil. Na kə na fufore kə. Dəllək i gan nan lil. Ama atə i kolun na ta gərepa, ya'asiupa, alararba dēə, toza batə atərə ətə re. Si ē dasə sə zu'ur seə boro̱o̱ nasə. A rə huwuka maiz na werə a rək rə si a do'owuto ganna fufuro. Arəhu karə ə rekə no̱kpaka billək ina ikə pakə billək kə na pi ara'a kə ire reni. Ina do̱o̱ in kə bo̱o̱ka wuna'a pi dəllək a'le'i arəkə rə sonoka, irek də rə dəllami ginyah, yanga dəmi a yangan topa'a to a'i. I ziher zin sə ii gədə marri ara i gamne si ii zanki nak makaranka ma, irə rən si ii gamwu gurunati ii zange zan makaranta a'rikərə Ii menen dəllə a lil mala'labo ii dodon ɓalah ai ē kə sə i do bilah a ki. Gu'wurai ē gawuro na da'ami n mama mise dinyensi. Dəmii bensə bə si n kulo ii re dəren a'uwuka dowii ya miiz, na pi n ki'mii dərkə dən. Bo̱o̱re a'ranki rə i runrun, na wurun arkə a re. Si a runto sə a zabu ara wukare dowii a mii na buna go̱woka wa'a wuna rə nen tope ren doka ma'a ruto bo̱o̱ boto una rehii sə bozabu. A rukə rə sə a run sə ii boote inni sə ii bantə tə kə dowii ya moiz nok na doza beniya mowusə. A dukun dun sə a'a detutu'u nok i n burun na wuran dəmii bənsə bəə. Ba'atah ii re sə a kolowu nok ika werni. wuza na werti bu ire a rə ren si ii dən'utu sə i runtuto sə ii zanbu n buwun mo̱ren mo̱o̱ re ii zan kə zan mooru yan ma sə i za idəsə yan sə i ga'a sə irebu noka rekə ā kolo kon marrii dəlləmi marrii bensə beə si i rə gai si ədəsikə si āgasi ādəksə zu'ur na ii mo'ona monkə bo̱o̱bo dodowii wa pa. Bo̱o̱ba gagan bo̱o̱ mu zu'u ii ē mo̱o̱gi'u. Babu dəsə zu'ur n maiiz bəii ya mosə ko wa zamoiz sə were a dugu dun sə a dətitu nok ii na əni nok ina burun n rani. Dəlləmi bəsə bə ba'ataya a'are sə ē kolo nok ēka werni wuza na wer za nawertə wulo. A re'kə ren sə a dəitu sə ii runto sə i zanbu nə borrun mo̱o̱bo ii gaiz sə i za si ii dəsa ii ma ii i rebu nok ka rekə marrii dəllək besi bəu si a rekə sə ā dəsəkə si ii gasi ēē dagukə zu'ur na ēē mona monkə bo̱o̱du dowii-bo̱o̱be gamke boon mujo. i yimon kə bo̱o̱ dase zu'ur na maiz pa. Ama regəm no dowii wa sə ii dakisə zu'ur re'are bo̱o̱ billək pa ma ii re'arə mo̱o̱na mon ge bo̱o̱ gamkə bo̱o̱mon munzi nēē. mobo̱o̱ a kesə kə ula'a na borun n mo̱o̱ma maza'a ama ma biduk ma'iz. urlra ina bo̱o̱ron na mo̱o̱i na nasə ya'a

Noka re kə regətə gə a're kə ren dallə n dəllə lei. Nok sə a da'sə zu'ur na marrie mo̱o̱na mon kə bo̱o̱gawun bun mo̱o̱z ā danz zu'ur na maiza pa-maiz kwega ma iz pa mona dasə zu'ur na marri gweika gwerka marrii. Regə na rotoko ko a ra ya a’ regəren sə a re na dowii wa sə a dansə zu'ur na mari. sə ii dante zu'ur na ii bo̱o̱kan ē n dansi ka zu'ur lil kuma ika dowii zii n mo̱o̱ na mo̱o̱ge bo̱o̱yii dowii pa. Bo̱o̱mun go'o hurna boruna dowii a rek pa mo̱o̱ bobu'u huna na boron na mo̱o̱ maiz zan ka pa. Regən gə, a regə ren dəllə mi be-sə-bə n ruhur na sə a an. An ma regətə kamtə dəllə alei na kə rəpa kə ē kə zanan pa ma'a ama regətə kamtə ē za an nok pak ka ankə no ka reiik regəge da'a. Har da'a re mu ka'u mo̱o̱ na geda'arepa moko a'pi rekətə tə mookokobena regətə ganwu dowuləi a’ regəren mo na regə pu bu sə a gedei ina'a bo'okan ko dunme pan mo̱o̱ re kə ani re paha reher pa mona re wukama regətə sundun sun diimi pa nok regəre wukama regətə. mona reko are ya ma regətə ko ā re ror adu'wa ma regətə. A regətə mo̱o̱re ko ayan ma regətə-regətə gam wuwo donleiz. A regəren.